अगर आप मेते पूछला कि बिरला या कुकूर मां बे मैं केते ज्यादा पल्लं पसंद करोलु, त जाहिर सी बात चि कि मैं कुकूर ते पल्लं ज्यादा पसंद करोलु। किलेकि ये कि वजह चि मैन ये से पलि कम से कम चार कुकूर पाल्या छिन, ज्वो म्येरा भौत अच्छा दगड्या भी रेन। मैं तूंकु ध्यान रौखद छो, सि म्येरु ध्यान रौखद छा। समय का साथ साथ जनि जनि मैं बड़ू व्हयूं त कुकूरों दगड़ि म्येरि दोस्ती ज्यादा बण्णिं रे। तूं दड़ि लगाव ज्यादा व्होंणूं रे मेते। त येले मैं कुकूर पल्लं ज्यादा पसंद करोलु।